Mi wa'an e yeeso mi siga waɗataa waawi ngoodi fiyaangu e dow baisiklet ngal. Miɗo waawataa soodude baisiklet ngal fiyaangu ngal e goɗɗo, njoɓdi e dow baafiiɗe ngal ndiyam e fiyaangu ngal. Miɗo waawataa njiddaade fiyaangu ngal fiyaangu ngam noone ngal njiddaade njam goɗɗo.